تحضير كوب قهوة بسيط. أول شي حكم ملعقة من القهوة المطحونة في كوبك، بعدين سخن موية لدرجة الغليان، لما تغلي الموية صبها على القهوة في الكوب، <hesitation> وحركها شوي عشان تختلط. لو تحب القهوة أقوى زود القهوة حسب زوقك <hesitation> تفضل تضيف سكر أو حليب حسب ما تحب، خليها ترتاح شوية وبعدين يكون جاهز معك.